Faa tawee aɗa waawi moƴƴinde gatooŋaai ɗum nii nafata. Ɗun woni ko ɗun moƴƴiniraa. Sabi masiŋ so wiyaama ɗun woni golle mun fuu, ɗun haani taweede ana moƴƴina. <hesitation> Ɗun du jiiɓata jonka, banngal jiiɓugol ngol. Moddan du faa gasa so iɗun jiiɓa.